Ɛsɛ aka kʋ amakʋtʋdʋ z ɛfʋwɔ ɛga nʋ awʋ akpɔsɔɛli nɛmɛ neyamʋ nʋ fuisɛk amakʋtʋ tɛ ɛga nɛf̂ɛ fiaha sʋ, fesekav amakʋtʋ tɛ ɛga nɛfɛ fiaha sʋ mɛ ɛsɛ nɔ niyamʋ la um alɛnʋ wakʋtʋ yatɛgɛ tɛ̧̧̌ ɛga nɛfɛ. Ustiekʋa kʋ ɔlʋnɛ ɛkana yakʋtʋ tɛ ɛga nʋ ɛfɛ alo mʋ post nɩ vla yakʋtʋ tɛ ɛga nɛfɛ lanʋ ɛdiɛ nɔ jeyi mɛ newʋnʋ nɛmɛ. Ɛsɛ akakʋ wafɔnadʋ mʋ wafɔne kele mʋ wafɔne bɔalɛ nɛfedigbo kʋ madzɔ ɛga nʋ nadzɔ tʋnʋ ʋtsi edigbo ʋtsi ɛfʋa ʋtsi ɛla ʋtsi ɛna ʋtsi ɛtʋ ʋtsi ɛwlʋdɩ ʋtsi ɛlɛ ʋtsi ɛlɛdɩ ʋtsi idzo ʋtsi idzo nɛdɩ ʋtsi idzo nɛfʋa yaha ʋtsi idzo nɛla idzo nɛna idzo nɛna idzo nɛtʋ mɛ wagbɔ gagoe la wafʋadʋ awʋ ɛtsɛsʋ nʋ ɛka wɔlɛ nʋ ɛfɛ tinya tinya la mɛ yakʋtʋ be kele ɛsɛdɩ alo ɛka wɔlɛ nɛfɛ kitiesi kagbɔ gagoe la yɛbɩ atɛ la ɔlʋnɛ yakʋtʋ na mana yakʋ neyi ɛkʋ o moyi ɛkʋ yakʋtʋ kele ɛsɛ bʋɛdɩo mayɔkele alo ɛsɛbe dio mokele alo ɛsɛdɩ adzɔdʋyɛa mɛ yakʋ yɔna mɛ yakʋtʋ yɔ tatɛga yɔna amɛ ayɔlʋna laka kʋ wafɔna nawɔ ɛga nʋ ɛfʋ edigbo kpɔdʋ nalɛ duila mɛ ɛdiɛ neyi lafa.